וואס די נוצן פון א ציין שטעכער איז. א ציין שטעכער ווערט גענוצט ווען אמאל בלייבט אין די ציין <hesitation> עסן וואס ס'בלייבט איבער אין די ציין, אדער אסאך מאל ווען מ'עסט פאפקארן בלייבן איבער שטיקלעך אין די ציין קען מען נוצן די ציין שטעכער צו ארויסנעמען אלע שמוץ פון צווישן די שטיינער- פון צווישן די ציינער.